तुमि हथ ते एखोन् थय् कर् प्रए अन् एखोन् थय् ले भमनलो, भमनलो देखे जब लग हल्प। अरु तुमर् हथ एत कुकुर् असिल, ही कुकुर् तु तुमि एरि जब लग, तुमि बन्धु छनद रे परमख दिब। हेतु तुमि, तुमर्, तुमि, तुमर् मनोर् विसर् तु, तुमर् मनोर् भप्तु कबुले। हले, तुमि पथमते बन्धु कबुले गिब जे, तुमर् हमैस तो कि? ही हमैस तो तुमि छनद रे सोल्क् कोइब पर तुमि ही बन्धु भल्दो रे बोजये कबो परि बोले। अरु, तुमि ही जे तुमि कुकुर् रेत आठ होइ बस, ही कुकुर् तु तुमि, तक् तुमि अगते जनतोर् रे तुमि सुअसित कोरिसिल। भ भल्दो रे तक् सुअसित कोरिसिल, थेक् जनतोर् तुमि, हेकिनि तक् कोरि बोले कबोले गिबो। जते मोइ कुअ धनने जते ही, मोइ जनतोर् रे हे कुकुर् तोक् सुअसित ब ललन् पलन् कोरिसिल, तुमि हेकिनि कोइ बोले सेस्त कोइ बोले गिबो। अरु हेकिनि कोथतन् बोजये दिबो परि बोले बोले, जते हे कुकुर् तु रे मुर् <hesitation> जिखिनि मोइ जिखिनि तक् मरम् ब दय कोरिसिल, हेकिनि जते तेओ हेकिनि पये। भ हेकिनि होकोलु किनि तेओ हे कुकुर् तु रे पये, हेकिनि तुमि बोजि उथि बोले गिबो।